منچمش إنى نقيم عمل فني مليش في-في المجال الفني ولكن على الأقل فاهما-ما مقومات وحاچات معناتها سطحية، نچم-نچم أقول لهذا عمل فني متكامل ولا مش متكامل ناقص ولا مش ناقص مثلا يفتقر للقيمة الفنية أو ما يفتقرش.